يعني هذا سؤال عميق، أعتقد إننا نجدر يعني نتأكد من الواقع من خلال تجاربنا يعني الحسية، إحساسنا بالأشياء والتفاعل مع الناس، والمشاعر اللي نشعر فيها تعزز إحساسنا بالواقع، لكن في النهاية يعني ما نجدر نكون متأكدين مية بالمية، الحياة يعني مليانة غموض وهذا جزء يعني من تجربتنا كبشر، فهذا شيء طبيعي جدا.